Opande wange nini ndrii, nirira mifugo maani, nayiyinyi, owing'ombe mba fuge na mburi. Lakini ijo mburi, au n'gombe, ne venye uri rela rere olo oloyehi nayo sana okotangaeshi na kuolo kolenakishe okotanga tu kufatana na vile vyakurya, vile vimeonza, kwiihela manjii, yamani kabisa ano kuiniko, na aha no ankantuse omiiniikuke. Mburui ha na iitaike useniilonda mburi ya vantuisa, koo yatangile mwenye nyakwene vii, ne ikaanza kaanira, ili uisumule itange aha mwenegekike, odome kwa keisumula mburi yako. Baa n'gombe no hivo, urifika vii isunda ulikosa sababu yekumanyire, siku josoe uihera ni chimaji lwelo ni hela chakurya anumbwe kira kintu. Na opo numukamila nawikamie, kwahiyo yaammanile veee.